Chista è veru bedda! Quannu pensu a lu lavandinu, cosa chi nun succedi mai, mi veni 'n testa l'acqua, l'acqua chi curri a frùsciu di l'aciddittu e iu chi mi lavu la facci quannu agghiorna a la matina. Ultimamenti purtroppu di acqua la me Sicilia ni vidi piccaredda ma comunqui jemu caminannu.